پیرو د طبیعي ښکلا لکه د ماچو پیکو تاریخي ځای، امازون ځنګلونه او انډې غرونه له نړۍ سره مشهوره کړې ده. پېرو د بومي خلکو، هسپانوي استعمار، او افریقایي کلتورونو ګډه میراث لري، چې په اوسني کلتور او هنرونو کې یې ژور اثرات شته دی.